An tab ka <hesitation> an gidan dunina ghalna wur tsugune da ngik zara ghurvatsgho ka zik ghiɗatraghidakho kwarane manama ba diyan biyo da nagha kura udat ɗule lakham ba zarabiyo tskan tsgana witghaka kda sgawalk zarar dat ɗule yanfa ndiken ba degemana kar biyo da nakhakur dude a malkhaya nivud kina ka zikka dgal kure kamar hekur da temaka ka kwarahekur use ndikene ngiɗaka an duniya dige kwarar heka ka dige kwarartraka k zarar yan tam amma wur tsghrara in dige tsa takuka vakiya tsitsaranda tsatsak ba ya bagh dige mtharahak zara saboda tuɗakh niko mana dike mana truda makaranta ko zika <hesitation> a gargajiyam an kwaratrakwakid ko zika <hesitation> addiniye an kwara tra kwarud to tenak fatsiyo da dan gakha khiɗatra khiɗa tun dgak witghak sagatsin dat mɓalabi kagani rayuwa zarzartsha in tghayat yaghaya ma an da khwarbi "alchban-aghb” viyam da tsagwe ude da gwaikurdu giɗa biyo ka tkhara rkhaha kzaro. Tsatsegho giɗa ghalno ka takatratakakha zara kwarane ni meno ta zar meno ghwarba giɗa tsibiyo tsnatsnakha ngakha kwa yi zara kwarane giɗam giɗa zitare niyabi ka a thatarhe tkha saboda uɗakh nikha saboda ngik yakhayak zara makaranta bitarbi uk zikan gwiyar gwiyar da angwa ndikene kuma nagha-nagha ditsgho da yaɗga baha kwarana giɗitar za zara niya an tuɗahe saboda wur “da-d-da” dadatras digin k zarahana tkhitar taku gle tkjitar tkhitar mɓaghogha dike da ɓata ɗaghagha ghartama matana ghartar ɗagha zar to tenak fatsiya tiyane kaman kokariba ka ndiken giɗo uɗakh nika ka zaro dan <hesitation> tinak fatsiya tunda war makaranta kura ngiga an takwa kuratakud da computer taka kura takud da addini musulunciye an taka kura takudda turanci ye uɗa kwakritare mankwa <hesitation> dikera tsukura tsiftsiya thaprte ngakur kura kwara kwar us ka a dadabi ngakha kura usk bababiya naghe uɗaghe ka <hesitation> ndida ndiɗatar ki zaro. Ndiɗahanad zara ka tu kamma dikka kina da tsika tkthana an kwarakana ka daka gik ude ka girmkayam <hesitation> angwa ka daka ndiken bakh kur dada ndiken nakh kure tsuk ndiken naghkure tsif ndikenude ka zuga kargheyud ka ude tkhula zir arhan zirno tsuɗa dige gatcho <hesitation> ka da baha bgitar saboda wur haliya ngiɗanaha amthanaha zitar to zara da ɓaffitar haliyammanaha ka zik ki da dgalitare itac ngitar da ngitar da chuta rayuwatar tsghartar bi wur tinak fatsiya tsitsanagha makarantanam baghud zarana kwaraka sabod khiɗatra khitsghrtarna tsatskha duni ghalna da manga baha da makarantana bi an tinak fatsiyo ndagaha takatra khiɗak zara biyo da ɗakalitare ndikik dadan da kwal tsa abkanghe makarato da kwarakwaritar aɓagha da <hesitation> ghazo an tuɗagha saboda abtargheba ha tɗulk zara biyo <hesitation> wur dgna manaha ka zik takatrakaha k zara kina tsida tsiya zaea ka zika tsiya da dik arhanitare ngude da lakh taralakhan <hesitation> tɗul bi ngude da lakhtra lakhan kwarane kwarba zar mena biyo uɗakha niya bi. Saboda ndikena a giɗaka rayuwa tib ka ude dige kwaratraka zara yan tam an tab ka fanniya karatu tare an tsatsitara kamar ka tsak zara kwarane makranta mangaka nakhtsa mangabaka makarantabi tsada tsabaka kwarane niyam manammata tsatsada amfani makaranta ka kwarane manamma ghrur makaranta nika tsitar tsa vandar vadarintama makarantan kare tsabud tkhula biyo tkhahaka dft makaranta zu kafe tkhahaka dft makaranta mangaha kasuko saboda ndikenine manam ba wasa da makarantabiyo <hesitation> niya dge kwartakak zaro tstktho tsaghoge tsakviɗe kazik tstsinitar lavar piyawal dvakara man kokariyi tare to tindk fatsiyo nagha nagha kiɗa khalna dan ngakhan takarfra thrk zarabi ka da ndikra da tsiyafaitarra da tsiya ka <hesitation> nga dige dam tsitar biya ai nga dige da tsitar biya. Tsatskha tsitsa zika <hesitation> vaka angiɗa zikan angwana kina da lokaci yayi ngigi zaranan kwaram man thre ngitran temak babtar biyo ngitar temak dattar biyo kazika “ba-da trasdakkha ghwarakh yan ndikena kazik tsnatsana ho kazik nagha nagha dige dige khwara uɗakh nika nagha dige dige khwara uɗakh nika ka zara ndiken dgalaka <hesitation> tarbiya ka zaro vakaryantam to tinak fatsiyo ka bahena tenak fatsiya ngiɗu kiɗa “zai-zi” tare to tenak fatsiyo giɗa giɗa tan nagha nghitare nakh tsa man gabaka makaranta bi ngude tsa da kwarane ude niyaka kwa ba ka tsitsa nusk sbasbabi saboda me saboda in tibk thrna manakha tkhakhak ghutona nuse <hesitation> be tsudda nuge an tibk thrna “manaho-manako ka baka buguɗ nuse da baka da gata nusan witgha abladukhka amma daga bara baba kwarana tsavake giɗdakho kadkava gata da nusaghan tkhakhad gatuwe niyatska ka zik gatgaka kanda bena giɗa zine to ndik zikene ngiɗa an tabka <hesitation> duniye. Ka zik takatra takaha dige aɗuwa gle, aɗuwa kalmɓido aɗuwan khuwo, dige kwara traha ka zara yan an tinak fatsiya kwarba an giɗaz ud bi zir shuwen baha kiɗada kando tserako <hesitation> daline in ma adal dvarine adal dverine da nghaka bina angwabi adal dvarine dan an nga vake dakdaka biya anvanaka da kink vake dik da ka sar kwarar heka kwara kwar tsagwaro aunaka da dgal da kasuko uɗahe nka tsine ka to ghwara sai sakho uɗahe niyatska ka zik dalaka ghrsarma aunaka dgal da man thre niyatska ka zik kwarane sakha lafiya nika tsine ka zik giɗakanda zik ndikene jama'ammu <hesitation> angwa dghan ghane tsatsitar da daɗi yiɗa zitare ngikh dige ɓalaka yank ya <hesitation> ngiɗa kuniya <hesitation> in tenak fatsiyo dge tsakwara tsitsmar kwarane tsitsakh kwarane ngiɗa zuda za lafiya kwaro <hesitation> tuɗahe da tsamangaha dige arhane tsa varvaraha da gatkha gatud. Tsadala da vahaho da gad hud meno hwara a hank sare meno hwara hankal sar amma wur da tsa tsif ha ka bzzo nuvude sih angle zu dugide kaghani data haha da yane nah bahha gwaiɗu ɗahak ud tsinbi tiyan tama nhabahha thatha yan zaro mar kwarantsitsah kwarane gat ba dagud biyo gat ba nusk ud biyo gat ba da gal ɓiyo udah nivu udah nuvu tsitsa handa tsa kwara kanda diutar har tina k fatsiya kina ma tsa thvarse ude duk sare haya kina gthakaka ɓaɓa yadige takatra kak zararakin tsu uda dige dayida hayo uɗale niha zaɗ bi dangi ge dag sahe dada gude tsa kura dag mena niya ɓaf ha niya dga mena baraha kaga tuhula tuhula a zirinna zar ksks zirina nah tsa tharna da ɓaf digarine ya nga da ɓako ɓabiyo da kwarak kwara tsitar mar an tab kuɗah niha an tab zakka war hadiya anthanaha kwarane dga binbiya kam diɗida da zɗahu zɗah kwarane kwa ka da manda ampanio tsahra din war tsathsa war dada tsin kam hwar ba kwarana ka teɗe ha ka har digite ka tva har bi hwar ba ya bi. Wuɗah nika dad da naha nahaha dige zika dige da shafa a rayuwa ka tsha wit dige da shafa tar a giɗahan tab ude ka zkka takatra taha ka haka zaraha to kizakɓtɓa zara zik ndikena tuhula tuhulva kitakwe tsa ndiken dige tsa kwara kanda a dadando tsa ndiken dige tsa kwara kanda babando da kwara kwara tistar.